Raha ohatra hoe <hesitation> eto am- eto Madagasikara aloha samy tsisy mety amiko e. Raha ny anahy ra- raha izaho manokana dia aleo moto. Fa raha ohatra amin'ny tany mandroso an, mahafinaritra kokoa ilay mandeha an'ilay mandeha metro ohatra. Vetivety kokoa an, sady tsy mandany vola.